Allora, chi deu podia scioberai po depi papai duas cosa, allora, prima de totu scioberà sa pasta, poita ca sa pasta si podit fai in qualsiasi modu, siat bianca, siat cun sceti, siat cun parmigianu sceti, siat cun mozzarella, totu su chi tesinantu, cumenti unu dd'olit fai sa pasta est sempri bella. E poi dopu <hesitation> po ateras cosa su casu, poita su casu deu andu macca, mi praxit tropu, mi praxit a ddu papai siat in s'ierru pagu pagu callentau postu me in su pani, arrustu, tesinanta, e poi mancai u' tesinanta, o parmigianu, o casu sardu, mozzarella, <hesitation> poi it'est chi si narat, stracchinu E sa gorgonzola mi praxit meda, deu insoma nc'est tanti variazionis de casu e sicchè nc'est una vasta <hesitation> scelta de casu chi nd'ia podi papai infinitamenti. Non mi arrosci <hesitation> non mi arrosci mai mai mai de papai casu. E poi a mei mi praxint meda is cruxonis, cruxonis fatus de arrascotu, fatus de casu, chi torraus sempri ingudanis po custu casu. E <hesitation> is cruxonis puru nc'est tanti variazionis de depi e mi praxit meda sa <hesitation> is cruxonis puru de ndi depi papai siat in sa pasta che is cruxonis, siat che su casu po mei funt dus pastus indispensabilis funt